Yang pastinya kalo au perlu informasi hataholi tatao nonoin sona, yang pastinya au atane nai hataholi feek tamungkin au atane nai ndia hataholi na.